Kɨ pɨ pe yeemɨ pɨlo gurǝ wǝǝ pɨ lée fii apɔɔyǝ pɨ ŋ mɨ taa ɔɔrǝ vovovo pɨ ŋ tɛlɩ pɨ ŋ taa bɔɔrǝ pɨ ŋ tɛlɩ wɩɩ otur pɨ lǝ fɨ pɨ le pe yeemi pɨ le pe yeemi <hesitation> pɨlo gurǝ vǝ́ pɨ le yee gurǝ we pɨ la lɛ oturu pɨ le fii mǝrǝ we pɨ la ka kpɛɛ.